أول حاچة لازمك تعترف بالغلطة بتاعك اللي أنت أذنبت في حق الشخص لديك اللي قدامك وبالتبيعة تفسرله علاش أنت عملت هاكيكا و وظلمت وتفسر بالطبيعة آآ ال-السبب اللي يخليك آآ تعمل هاكيكا، وبعديكا هتقدم اعتزارك وتطلب منه السماح وعلاش لتستدعاه على قهوة ولا على حاچة باش ترضيه.